Gàk, bap, kwan, fir, pèt, pimi, ɓòbap, pòkun, pòfar, sàr. Pògàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, <noise> popimi, poɓòbap, popòkun, popofar, tekbap. Pogàk, pobap, pokwan, popofir, popèt, popimi, poɓòbap, popòkun, popòfar, tekkwan. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, poɓòbap, popòkun, popofar, tekfir. Tekfirpogàk, pobap, pokwan, popofir, popèt, popimi, poɓòbap, popòkun, popòfar, tekpèt. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, poɓòbap, popòkun, popofar, Tekpimi. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpòbap. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpokun. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpòkun. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpòfar. Pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, ɗali. <noise>